तक पताओ तेरा पडोसी बे हो जलुई रा। सो कियानी तक का ना बोली लेको लेटी दे। असो बोलो था तौसिक आओ पिटदा भी हो। सोबी तौसिक से बात ना करिए काईकि अब तु जो तु तोसे से बात करदा ताक मारददा पागल बंदा। असनेह लोगों से बात ना करें सो स्नेह स्नेह खराब आदमी।